وجبات خفيفة وبسيطة مسل سلطة الفواكه، هي قطع متنوعة من الفواكه مسل الموز والتفاح والفراولةن زبادي الفواكه حمص مع خضار، حمص جاهز ويقدم مع خضار، <hesitation> خبزة بالجبن، مكسرات مثل اللوز والجوز والفسدق، <hesitation> وجبات سريعة، ساندوتش الدجاج، عجة البيض، مكرونة سريعة، كوسة مشويةن واطباق خفيفة مسل شوربة العدس، وبطاطا مشوية، فطائر <hesitation> جبن.